لو سمحت بعد اذنك ممكن حضرتك تساعدنى <hesitation> ممكن حضرتك توصفلى الطريق لاقرب مركز شرطة هنا لان انا اول مرة اكون موجودة هنا فا مش عارفة الطريق